A de kauk lanu'u de pu xil'iajan ngujueñ de rapu pus kua batajat rik'ie <noise> rapu kari de de foca rapu kari kua laniat laseik paiñ rik'i y de pu kari de kari xil'iajan de kinjial rapu paiñ jay kua laseik rik'i y rapu kara de chil'iajan nik'ia pus rapu kua la'ey latajat xiut de ri de de kjay kari de xiut de kari de rapu de xiut kua late latajat y la'e nujuem y de rapu kara jay sania paiñ sania sania kua laniat lamay kua laseik kua nduts pus lem rapu y kua laniat la'ey laseing kanaung pus karat tsejeiñ kanjam y que porque kauk nipem kiajay tu'uey pus kauk es pur saria de champu rapu re tu'uey laseiñ kauk nganaung por l'eje ke kat se kua lu'uey lu'uey de rapu xil'iajan de ngujueñ pus kauk ni xiap tu'uey rapu pus karat rapu si bat'ey y kara xil'iajan de makey rapu bat'ey tsejeiñ de kutaut y <noise> de skandep paiñ rapu y pus kauk nixiap tu'uey rapu kauk ndajap pur xil'iajan de ngujueñ rapu re tu'uey tibia'al t'uey tikiajan' saria t'uey t'uey pa nasuy gumu pus saria pa saria saria bali jay kua manaseik jay saria kari kari tas pus lem lem rapu kua manake. <noise>